Ny loko fondragna ny loko fondrana aloha tsy aiko na hoe midika midika ino fô raha aiko fôgna kolera tsisy dikany hoe na mampanino na mampanino fa mitovy fôgna kolera jiaby na mena na bleu na manino kolera fôgna.